בניסבה ליותר אלריאاضة לי בקא ג’ידדה ביזאף היא ריאاضة ריקוב אלאמواج, עזיזה עליא חאד אלריאاضة ביזאף וכנחס בראסי מיזיאן פיהא, בהכום אנא קאנעארף אלבהר מןין כיתכדל, ומןין כתחז’ר וכנרד מעהא אלבאל, עראפט שוייא שוייא, וחדיק ריקוב אלאמواج ריאاضة זוינה וכתלאקי אלרה’חה פיהא דיאל, כתחס ביהא פלאחאל.